Te nwina te ni kexaa yu'a, te ku wixina, ku wixinu in inu xa yu'a ni kun yu'a, te ni kiwinu wiko yityi te wiko yityi ñxu ku xa ñuina dua ña kutunu ndi, xoo yasa, koda yoo nere, yoo yara xa wixi, ni kun yusa, ni kun <hesitation> nxu ndidana nda ku wixi inina.